Preferirìu ese 'n'atur famus përché a gagna tanti soldi e a va ën gir për ël mund, a cunos tanti autri atur famus e magari a s'namura co dë cueicün e përché al e pi pupular ënt ël mund rispét a 'n scritur